e li tib'iliil wa otz katijan otz kirb'an chawan pi ak'aslemaal ewa' li tib'iliil jaljaq taq chetaq katijan chel us taj kirb'an chipaam la k'aslemaal xaqara' kirb'an k'ax chawan aqache' li chetaq kik'iyxek pi jaljaq taq k'iyneem re pi taq k'iyb'al re kib'anla'xek e ya'm chipaan pi taq k'olb'al che qana't ne chiran pina' kak'aw jun ki'ab' iik k'ot kira'nan, ela' jun k'aj chetaq la' renejeel kirb'an k'ax chawan xaqara' nejeel taq chetaq kiya'lax chipaam taq etz'apla'n richii' ela' li us taj katijan chewa' qas otz katijan el otz katijan whwa' ke'luul chipaam li wachuleew ela kirya' chawan achoq'ab' xaqara' kirya' chawan re otz katno'jnek che la chomb'aal otz kirba'n che awanma', otz kirb'an che awalwaal ela' e k'aj chetaq che ust katijan ela' kirb'an k'ax renejeel che ak'ox, xaqara' che la wixkaloob' xaqara' che awanma' k'o chiran k'o wunaq kiwab' li kanma' rimal renejeel q'iij kiktij chetaq che us taj kira'an chikyan pi kik'aslemaal xaqara' k'o jujon taq chetaq che pini't nera' qet- am ust kira'an chiran qak'aslemaal qatijan qalq'an ela' qas rajawxiik kajno'jin chi riij che jun k'aj chetaq ri us taj chipaam pil qawalwaal xaqara' chel qak'aslemaal rajawxiik ra'aj kajk'ob' pi saq xa' kela' otz qeqtij jaljaq taq chetaq xa' kela' otz qab'an che qalwaal xaqara' re otz kajb'inek re otz kajwa'katek li qanma' k'o riyab'iil xaqara' kixkaloob', xaqara' li qak'o'x qaya't pi k'ax e nawa' kirtij k'ax k'an chipaam jab' ta yab'ilaal, era'aj rajawxiik b'la' qatija' chetaq aqache b'im kaan qate't qamam li ichaj, rax ichaj, li imo't, lab'tzees, taq k'uum, xe' ch'imaay, xaqara' li tz'iin, q'anoom riwach taq chee', alanxax, liman ela' qas otz kira'an che qak'aslemaal ela' jun k'ayj chetaq rii' ewa' kiryab'ej cheqan otzilaal <noise> pi qak'aslemaaal, e k'aj chek chetaq che k'ot pir chalaj ela' xaqara' kirb'an k'ax chipaam pil qak'aslemaal rajawxiik b'la' nemalaj qanejeel qaya' retaal chech chetaq otz kirb'an che qak'aslemaal y chech chetaq us taj kirb'an che qak'aslemaal rajawxiik qaya' retaal.